Dia meto dimai maccarita-carita saba <hesitation> kan tu timu politikmu, jadi bahas bahas masalah politik banalang mu tosso, <hesitation> apa na mupergio isu isu toi. Biasa duka ke sorongto politik biasa malappo dipembahasan tampang komballo rikaparemu. Rasona mupake sipipirennu mu pipirenmu sempro. Mane mu patamai wae, mane parre apa supaya ditande dua mabollomi riparena. Na di taneng dukake ke kososronami pare <hesitation>